تصویراں ساڈے جیون وچ بہت اہم رول ادا کردیئاں نے۔ تے جدوں اسی کسے خوشی دے موقعے، پروارک سماگم یا تندا ہون نال، کسے پریوار دی تصویر کھچدیواں گی تے اوہ ساڈے لئی اک یادگار ہوندی اے جو ہک بن جاندی اے۔ اس یادگار نوں ہور سونا تے سرکشت بناؤندے لئی تصویر دے فریم کرن دی لوڑ ہوندی اے جو ہک بن جاندی اے۔ فریم صرف تصویر نوں کیرنے لئی نہیں، سگوں اس نوں سرکشت کرنے تے دِکھانے لئی وی ورتوں وچ چلدا جاندا اے۔ اپاں ہون سب توں پہلاں فریم دا مکھ کام تصویر نوں سرکشت دینا ہوندا اے۔ جے کر تصویر بِنا فریم دے رہے تاں اوہ ٹُٹ جا، پانی دے کارن خراب ہو جاندی اے۔ اپنی اک ودھیا یاد ہوندی اے، یاد اوہ ختم ہو جاندی اے۔ ایس لئی تصویر نوں فریم کرنا بہت ضروری اے۔ فریم جداں الگ الگ طرح دے ہوندے ہن۔ جیڑے بڑے فریم تے چھوٹے فریم تصویر دے چاؤ نال، جیڑا فریم دا سائز اوہو ہووے گا۔ کئی فریم بہت بڑے ہوندے نے تے کئی فریم بہت چھوٹے ہوندے نے۔